<noise> <hesitation> Gn'anakay koa zany <hesitation> sakafo- hany tena tiako nefa i somaro lafolafo aloha: regny resaky <hesitation> grillade- grilladenà- grillade de poisson regny de afangaro crudité, igny endasy soa tena, bakeo le fia be e, fia be nofotsy regny mitsy fa tsy kila fia- fia tempotempony abazary agnazy tsy hainao ata manakory regny fa tena fia be nofony, regny zao, lafolafo moa regny.